Ao an-trano aho ko a de dimy minitra sisa no afaka hisakafoanako de sakafo ataoko ao anatin'zay dia mampangotraka rano aho a de arotsako ao ny paty sy ny saosy a de asiako sira de <hesitation> ma-mandritr'zay koa dia mikapoka atody a de manendy atody a, de hohanino am'mofo izy rehetra de vita ny sakafo.